Ah ya, ombivavy sy osivavy zao e, <hesitation> mahay tômpony tsara, raha ohatra koa hoe voakarakara tsara zareo, de <hesitation> fomba fampisehoan'ny ombivavy firaketam-po amy tômpony zao e <hesitation> ôhatra hoe <hesitation> mandrimandry ankilan'ny tômpony izy, de <hesitation> ôhatra hoe mampiseho hetsika izy mba hifandraisana amy tômpony, de <hesitation> ôhatra hoe miboaliboaliky mizaha tômpony koa izy, fomba fifandraisan'ny osy amy tômpony ndraiky e, ôhatra hoe mihazakazaka miaraka amy tômpony.